कला ऊ सच्चाई पोचइमो हुजु ईद जटिल प्रश्न दू। कला चू प्रकृति रंग सच्चाई ऊ अवधारणा निशि विवादसपद दू। दृष्टिकोण ता दू, कला ऊ सच्चाई ऊ प्रतिबंधित लान्नो ई माध्यम नीच। चेई कलाकार आनु अनिभावो, भावनाओ, दृच्टिकोण ऊ कमांग लांच। दोनीपि होदो होदोचू कुमो सच्चाई व्यक्त लांच आनु, अभिव्यक्त लांच। माध्यम ओ कलाकार आनु वस्तविकता झांगच। ईद सिंगर आनु गीतांगच सच्चाई झांगच, हुजु हुजु कई तरीको कला ऊ सच्चाई दिखेच। अंत ओ कला ऊ सच्चाई खोजेन्नो ईद जटिल प्रशन दू। हुजु चू उतर ली हने ही दू, व्यक्तिगत सापेक्ष नीच। कला ऊ माध्यमस <noise> सच्चाई ओमस्को बच, हुजु महत्वपूर्ण नीच।